Mul oll' terveq elo suur unistus, et ma saanuq aoh tagasi vai edesi rännädäq. Aga ku ma ütskõrd tuuga periselt nakkama sai, otsusti ma, et tuu olõ-õi üldsegi hää asi.